tɔ ma fwaratɪn yamba dɪ shɪdɔn da dɪ dʊrtɪmɛ dɪ daan dɪya kɪ nɪ yɪm mɛ, shɪdɔ wɪ dɪ damitɔ dʊrtɪmɛ kɛ, dɪ daan shɪdɔ ɪng wɪ shʊm shʊm wɪ dɪ damɪtɔ dʊrtɪmɛ kɛ, dʊrtɪmɛ wɪ nɪ dɪya nɪ yɪ mɛ na yɪmbɔ nɛɛn shɪn na yɪmbɔ fɪya a tɪbbɪ ɪng yamba dɪ yɪm, kɔn shɪrr ɪng wɪ dɪ wɪ ɪng mɔ ma yɪmɪn yɪmɪn kɛshɪ kʊngɔ wʊnɪ wɛ, shɪrr wɪ dɪ damɪnɪ a mʊr dʊrtɪmɛ wʊnɔ tʊlangshɛ, ma mashɔ nama dɪdɔ kubini na mʊrshɪ a dʊrtɪmɛ wʊnɪ kɛ nama dɪ dɔ, shɪdɔ wɪ dɪ damɪnɪ ɪng wɪ dɪɪn, wɪ kabɛ, a dʊrtɪmɛ wʊnɪ wɛ ɪng dɪɪn. dɪ daan kina yoon yamba fɪrɪ na dɪbʊn yamba a bwɛrɛ, na mam yamba a bwɛrɛ, kɔ bwɛl bɪshɪn a nɪɪn dɪrr nɪyɛ, nani kwɛdʊ ɪng shɔ, ɪng shɪdɔ wɪ dɪɪn, kɔn dɪya nɪ nwatɔ kubini a mʊr dʊrtɪmɛ wʊndɛ nɛ wɔ na dɪbʊn yamba a bwɛrɛ ɪng shɪdɔ a sha yamba a nanɪ a mʊr kɛtɔn shɪn shɪ ka nɪ yɛlɛ bwɛrɛ nɪ dɪbɪshɪnɛ kɔ, na nwam-nwam kubini, kɔn ka nɪ yɛlɛ wɪ nɪ shanɪ na karam kɔ sha dʊrnɪdʊr dʊrtɪmɛ wɔ, ɪng nandɛ ɪng na kabɛ kenan ɪng shɪdɔ dɪ damɪnɪ a dʊrtɪmɛ wɪndɛ nɛ wɛ, shɪdɔ wɪ yɔrɔb dɛ wɪ dɪ damɪnɪ a dʊrtɪmɛ kɛ, bɪlkɪkang shɪ a nɪɪn dɪrr ɪng been, yamba a sha shɪ kɪnɪ bɪlkɪkang kɔ kɛmwɛ na wɪ lɛ nɪ. Ing wɪ dɪ mɑwalɪm a mʊr kɛtɔn yamba dɛbdɪ kɛnwɛ dɪ bɪkɪkang bɪlang kɛmwɛ, kɔ dɛ kɛmwɛ, kɔ nana kɛmwɛ ɪng nɪ kɔ ɪng yamba dɪ dʊrrɛ, yamba a mabɛ dʊrtɪmɛ wʊnɪ dɪ daan shɪdɔ a mʊrshɪ kɪ dɪ daan dɪ daan ɪng na shɛ ba kɔkɪkang bɔ, kɔn ɪng tɛshɔ a sha kɔn kɪnɪ kɔkɪkangtɔ wɛ, yamba a bɪlank nɪ bɪlang kɔn dɪ mabɛ bwɛlshɛ dɪ bɛ dʊrtɪmɛ wʊndɛ nɛ wɔ dɪya, bɛ dɪ lɛ, lɛ wɪ nwakɛ kubinin lɛ, a lɛ bɪ kʊtɪshɪm shɪdɔn da a naba bɛ, bɪ mang tɪshɪm a wɪ, bɪ mallɪtɪshɪm a wɪ tʊko a dʊr, bɪ kʊtʊshɪm a wɪ kusa a kang, yamba a lɛ, a lɛ ɪng mɔ, fɪya mɔ, kɔn nɪ kʊran wʊshɔ. Ing bɪlam fa, yamba dɪ mangnɪ ɪng shɔ wɪ nɪ ɪng wani dʊk shɪdɔ ba kɛkɪ ba nabam nabam, ɪng shɔ dɪ yɔnɪ a bɪlang nɪ shɪ kaɪ kɪnɪ mangtɔ shɪdɔn a dabɔ kɛ kɔ bare shɪ tʊngnɪ bwɛl shɛ, a bɪlang nɪ kɔn tɛshɔ a bwɛl fɪn fɪnɪ nɛ wɪnɪ wɔ ɪng fɪ na tɪ dɔ ma bɪlang yɛnmɛ, ma bɪlang tɛnmɛ, ma bɪlang nɪ na shɛrɪ fʊr dɪɪn nɪ, dɪ daan, Yamba shɪ ma dəb dʊrmɪ nɪ kʊ, dəb kɛmwɛ naan shʊ wɔ, Yamba shɪnɪ kɔkɪkang dɛ, kɔn nɪ kɔkɪkag tɔ, kɔ, kɪkang shɪ wɪ dɪya a wʊbmɪnɛ, bɪ chɪkkɪkang tʊ, ma fʊk bʊ kɛmwɛ a nab dɪ fɪbɪn, wɪnɪ yɪm a dʊrtɪmɛ wʊnɪ wɔ. Ma fʊk bɔ kɛmwɛ a fa shɪrr, wɪ yɪm a dʊrtɪmɛ, wɪnɪ wɔ, ma fʊk bɔ kɛmwɛ nana a nab a da yamba a yɔ shɔ kɛ, ma fʊk bɔ kɛmwɛ a nab naan shʊ wɔ, wɪ mɪ nwatɔ shɪn shɪ, shɪdɔ kɛmwɛ a mabɛ, shɪdɔ kɛmwɛ a chabbɛ, shɪdɔ kɛmwɛ dɪ yatɔ yaam a dʊrshɪn nɪ, a wɪ lɔ kɛmwɛ a mʊkɛ, nɪɪn dɪrr mɪn wɪ dɪ shɔ chid chid, ɪng wɪ mɪ yɪɪm kʊdʊrak, ɪng mɔ dʊrbʊtɪmɪn ma fabɔ nɪman nɪɪn dɪrr mɪn, na fabɔ nɪman bʊtɔ mɪn, ɪng wɪ mɪ yɪm, mɪ tam dɪ kɛmwɛ a nɪɪn dɪrr ɪng shɪdɔn da fa dɪ yatɔ yam a dʊrshɪ. Ing bwɪyangshang binəng, nɪbɔ ba bɛ a fɪ, mɪ fʊktɔ ɪng deb fɪbɪn shɪn kʊ, bɪlan a kɛ a fɪ mɪ fʊktɔ mɪ kɛmwɛ nana a naddɛ a dʊrtɪmɛ a lɛ, kaɪ yamba tɪkangnɪ dɪ nɪɪn dɪrr wʊndɛ nɛ wɔ, ɪng bwɪyangshang, ma fʊk bɔ, yamba kashɪ dɪ akwai nɪbɔn da nɪɪn dɪrr shɪyɛ ɪng wɪ wɪ a fʊk bɔ bɪ kɔ kɛshɛ a mʊrɪn dʊrtɪmɛ wɪndɛ nɛ wɛ kɔ, yamba dʊm ka nɪɪn dɪrr nɪmbɪnɛ wɔ, dʊr shɪ, dʊrtɪmɛ a yaksham, dʊrtɪmɛ <noise> nɪbɔ ɪng wɪ wɪ nɪ ngal nɪ nɪbɔ sha shɪ a wɪ makaranta a da shɪn bʊ, a wɪ fɪlɪn wash ɪng bwɪyanshang, bɪ ngal shɪ nɪ ɪng bɔkɔ-haram dama nɪ ngal shɪ naan wɪndɛ nɛ, bwɪyangshang <noise> dɪya Yamba na fwaratɪmɪn nɪmbɪnɪ a mangnɪ dɪ kubini a dʊrtɪmɛ, yamba wɪ wɪ nɪbɔn da bɛ deb nɪbɔ, dɪ kʊtʊ nɪfɪrɪ bɪya dɪ shɪnɪ, shɪ bɪ fʊk ɪng shɪnɪn dʊrtɪmɛ kɛ, nɪ ngal nɪ kidnappers yamba nɪ fangɪn, nɪ fangɪn. Nɪ fangɪn yiri nɪbɔ wʊnɪ ma yɪmɪn fɪ ɪng shɪ, dɪ kaltɛ, Yamba yir nɪbɔ wɪnɪ ɪng wɪ wɪ a damɪnɪ a dʊrtɪmɛ dɪ daan na fabɔ salama na fabɔ nɪɪn drr, yʊng yʊng nɛ ɪng wɪnɪ bɔtʊ dɪ shɪnɪ nɛ, <noise> ɪng wɪ nɪ yɪm ɪng wɪnɪ rɪkangtɔ yɛnɪ shɪ kɔn kɪna mangnɪ yamba nɪ rɪkangtɔ, nɪbɔ wɪndɛ nɛ wɛ, fɪɪn shɪ ba dʊddɛ, ɪng shɪ dɪ dəbtʊ nɪ a kəmbir, lɔ nɪbɔ a kəmbir rɪ naan shɪ dɪ bwaantɔ, ka shɪ nwaam shɪ lɔ wɪnɪ ɪng wɪ dɪ shɪɪr kɔ, shɪdɪ nabɪtɔ nɪbɔa bʊrka bɪ yɪm warɪ kɛ binəng ɪng nɪbɔ mɪ yɪɪm dɪ nɪ a fʊkbɔ shakkɪn kakka ma kɛ, dɪ keeri nɪɪn da ba mangdɛ, bɪ bʊkkɪkangɛ nɪ yɛ nɪ a lɔ kɛ, <noise> dɪya ka bɛ bɪ chattɔ bɪ chattɔ kʊwɛ a mʊr lɔ mʊ kɔ kuma bɪ chattɔ shɪrr a mʊrɪn lɔ mɔ kɔ, bɪ fatɔ dʊrmɪn kʊ dɪnɪ doom yɛ mɔ kɛ, dɪ nɪ a bʊtʊmɪ nɛ, dɪ nɪ a lɔ kɛ dɪya bɪ mangɪn, ka shɪ dɔ kashɔ kɛ kɔ naba nabba dɔ, rʊngʊwɛ a bɛ a yɪm wʊshɔ, ma fʊfʊ rʊgʊwɛ bɛa chab shɪrr a mʊ lɔ mɔ, ḳɔ naba nabb dɔ runguwe a be a fankuwɪ wushɔ ma fufu runguwɛ bɪya kəm awi shiir a lɔ mɔ a mangɪn dɪ ya a mangɪm shɪnɪn kubini dɪ ya ɪng tɛshɔ a bɪtɛ naan shʊ kɛ, ɪng na nɪ a lɔ kɛ a yɪn mɔ kɛ, kɔn dɪ mʊr dʊr warɪ kɔn bɪ manghɛ shɪya dabɔ. <noise> Tɔ dʊr tɪmɛ wɪnɪ wɔ ɪng bwɪyangshang, dʊrtɪmɛ wʊnɪ wɔ ɪng been ba yangsham a wɪ shashɪm nɔrang nɔrangɛ a mangɪm, fɪm mɪ naar kɛtɔ nɪ nabɪ nwadɔ bɪ naar kɛtɔ nɪ nabɪ nwadɔ kwadtɪnɛ ɪng wɪ wɪ nɛba ɪng wɪ wɪ, ɪng wɪ bɪ dɛtʊ shɪdɔ bɪ dɛdɔ wɛ kɛ bwɛtʊwʊrɛ dɪ dɛtɔ shɪdɔ bɪ dɛdɛ wɛ kɛ, bwɛtʊ bare dɪ dɛtɔ bwɛtʊ wʊrɛ dɪ dɛtɔ, wanda yamba a sa shibi dikdɛ bwetu word dɪ dɪktɔ kɔn fang we shashɪm wɪnɪ nɛ wɔ wɪ nɪ fatɔ dʊr nɪyɛ wɪ, kɔn dɪya nɪ nwatɔ kubini, kɔn dɪya nɪ fatɔ, mɪ wa dʊr kɛshɪ, mɪ shɪdɔn da a sha dʊrtɪmɛ wɪnɪ dɪya dɪ nwatɔ kubini lɔb lɔbbɛ, ɪng shɪdɔ wɪ kɪnɪ tɪmtɔ a dabʊwɛ, kɪnɪ kʊra dɪ fɪnɪ kɪnɪ tabɔ dɛ, nɪ nwa tɔ kubini dɪya, nɪ yɪm mɛ, nɪba balla ɪng wɪ nɪ yɪɪm. Yamba a sha shɪ ka nɪ bwaan shɪnɛ kɔ na faam faam kʊshɛm <noise> na faam faam shɪdɔ kɪnɪ fʊktʊ kɛ. shɪdɔ wɪ na fɪr shɪnɛ kɛ, sha nɛɛn nɪ nɛb, ɪng yamba fa dɪ sha shɪ shɪdɔ wɪ na fɪr shɪnɛ kɛ sha mangnɪ mang, kɔn wɪnɪ chɔttɔ kɛtɔ, wɪ nɪ rɪtɔ, kɪnɪ chɔttɔ kɛtɔ kɪnɪ rɪkangtɔ shidi dɪɪn mɪ wa dʊr kɛshi ɪng na na bwaanbʊ kɛtʊn yamba a kɛ wɪ ɪng shɪdɔn da dɪya kɪnɪ tɪtɔ kaar ɪng wɪ nɪ mangtɔ kubini ɪng wɪ nɪ yatɔ yaan a dʊrshɪn nɪ, nanɪ kadchʊdɔ shɪdɔ nɪ mangtɔ kɛ, nana fadɔ shɪdɔ yɪlɪm wɪnɪ fʊktʊ kɛ, dɪɪn shɪnshɪn nakɔ mɪn bwaankɪn yamba, dʊrtɪmɛ dɪya nɪ nwatɔ kubini nɪ rɪkangtɔ, na nɪ dɔldɔ fɪɪn tɪmɛn nɪyɛ kɪ, nɪɪn dɪrr nɪyɛ a nabbɔ na na yɪbɔ yɪlangshank, ɪng tɛshɔ, ɪng shɪdɔ kɪnɪ tɪmtɔ kɛ a dabɔ kɔn nɪbɔ bwɪbɪtɔ bɛ dɪ fatɔ naan nɪyɛ, dɪya bɛ dɪ tʊrangnɪ, bɛ dɪ mangtɔ shɪdɔn da ɪng shɪ a kɔ ba mang mangɛ kɛ ɪng shɪ yatɪn ba shɪdɔ na na kɛ kɪ, ba shɪdɔ na kɛkɛ wɪ kɪ ba shɪdɔ na shasha wɛ kɛ. ɪng tɛshʊ ɪng shɪdɔ wɪ kɪnɪ tɪmtɔ dɪya a lɪmbɔ kɛ, kɔn dɪya dʊrtɪmɛ kɪnɪ, kʊttʊ fɪbɪn fɪkɪd fɪkɪd nɪ kʊttʊ fɪbɪn dɪ kubini nɪ shɪtʊ wɪ nɪ fʊktɔ shɪdɔ wɪnɪ, nɪ shɪtʊ wɪ nɪ yamba a mangnɪ shɪdɔ wɪnɪ na na na yɛlɛ, yamba a sha shɪ ka nɪ yɛlɛ wɪ kʊ kanɪ dɪbʊn shɪdɔ nɪ mangtɔ bwɪyangshang wɛ kɔ ɪng shɔ shɪ wɪ sha nwam nwa, sha nɛɛn nɛb dɪ daan shɪdɔ kɪnɪ fʊktɔ kɛ na fɪrk, kaɪ dɪ daan dɪ wɪ na fɪɪr bɛ ma, yamba ɪng wɪ ma mangnɪ mang, kɔn wɪnɪ tɪmtɔ shɪdɔ da bwɪyangshangɛ kɔ, durtɪmɛn shɛ ba yɪ nɪmansha nɪ ka yamba a yoom shɪ mang nakɪr tɪta shɪdɔn nakɪr yamba nɛɛn nɪ mangtɔ a mʊr dʊrtɪmɛ wɪ nɪ wɔ, ka yamba yoon shɪ mɔ mɪ mang kʊwɛn shɪdɔ ba dʊrshɪnɪ kʊ tɪtɪ a dʊr fɪshɪnɛ, kɔn ɪng wɪ namɪ yabbɛ wɪ ɪng da ɪng kashɔ wanghɪn ba yoon nɛ, mɪ kɔtʊ fɪshʊ nɛ bɪ mang tɔ na dadɔ ɪng mɔ ɪng dʊbɛ kɔ dɪ fa ɪng mangh, <noise> ma yabbɛ ma dʊbɛ ma mang shɪdɔ da ba naan shɪn ɪng mɔ mangwe a nababɔ a fɪya yamba a nwabɔ nɪmansha, yamba naba tabadɔ nwa nɪman nɪyɛ kɪnɪ tɔmtʊ shɪdɔn da a dabɔ kɛ kɪnɪ yɪ dɛ tʊrɪd kɪnɪ wʊm nunghin nɪyɛ, nughin nɪyɛ a wʊmɛ nɪ kwɛ yamba wʊ ka nɪ kwɛ yamba nɪ dɪk yamba a nɪɪn dɪrr nɪyɛ, durtɪmɛ wɪnɪ shɪdɔ dɪ mangtɔ bwɪya bwɪya bɪ tɪmtɔ shɪdɔ bwɪbɪtɔ wɛ na naba nabadɔ naan shʊnɛ, shɪnɪn dʊrtɪmɛ dɪ tɪmtɔ shɪdɔ bwɪbɪtɔ. Nɪbɔ yamba a nɛ ɪng nakɪr bɔbkɪn kʊngɛ kɛ ɪng shɪ wɪ dɪ mangtɔ, shɪdɔn da ba naar bʊ ɪng shɪ a mang. A mʊrɪn dʊr nakɪr shɪyɛ kɪ, ɪng shɪ dɪ mangtɔ a dabɔ, kɔn shʊ wɔ a lɪm a fɪ, a lɪmbɔ. Yamba a nɛ nɛ a wɪ dʊn mɪ mangtɔ, mɪ yɪm a dɪ mɪ mangtɔ shɪdɔn da yamba a naan shɪ mangshɪn nɪbɔ fɪrɪm mɪ ma kɔmɪn ma mangbɔ ɪng wɪ nɪ shɪtʊ wɪ ɪng mɔ mɪ nɪ dʊʊr a tɪmɛ mɪ kɔtɪn, ɪng wɪ mɪ yɪɪm, yamba a tan shɪ kɔtɪn nɪbɔ fɪrɪm shɪ sha nɛɛn ɪng ya yaam yɛ nɪbɔ fɪrɪm a mʊrɪn dʊrtɪmɛ, na mɪ kwɛdʊ yamba na mɪ yadɔ yaam a mʊrɪn tadɔn yamba <noise> ɪng wɪ nɪ rɪkangtɔ ɪng wɪ nɪ nwatɔ kubini a mʊrɪn dʊrtɪmɛ wɪndɛ nɛ wɔ, ɪng wɪ nɪ nwatɪn, wangɪn ɪng mɪ chabtɔ ɪng wɪ mɪ detɔ ɪng dəb bwɛlmɛ ɪng bɪtɔ makaranta a tɪmɛn tamɛ ɪng yɪn wʊ wɪnɪ rɪkangtɔ fɪnɪ nɛ, nɪbɔn da dɪ riɒkangtɛ ɪng wɪ dɪ rɪkangtɔ, ɪng mɔ na mɪ nwadɔ a wɪ shɪdɔn da tɪmɛ mɛ dɪ yatɔ yaam a mʊrshɪ kɪ, ɪng kʊrakɛ ɪng wʊshɔ, mɪ mangtɛ na ma dʊr dɔ nɪn dɪrr mɪn kɔ ɪng dʊr tɪmɛ mɛ, dɪ tɪmɛ mɛ a nab nɪmansha, kɔ nana ma sha mɪ dɪ fa bɪ wa tɪmɛ, bɪ shashɪ tɪmɛ mɛ, dɪ yɪtɔ yɪm yɪlangsahng kɔ, ɪng bwɪyangshang, kɔn fɪ ma yɛlɛm nungi. kʊra ka bwɛrɛ a wɪ kʊwɛ mɛ, a wɪ dɔwɛ mɛ ba nɛɛn nɛ, kʊradɛ fɪ shʊ. Kʊra ka, kashɪ dɪ nɪbɔm ɪng wɪ wɪ a lam yɛ bɔ ɪng mɔ wɛ, ɪng chɪm tɪkɪr akwai ɪng wɪ nɪbɔn da ing kashɔ kʊwɛ, kashɔ dɔwɛ <noise> wʊ nɪ ba nɛɪyɛ wɛ, ɪng shɪ ya yaam shɪm nɪ, ɪng shɪ tɪm nɪ, ɪng shɪ yɪ yɪɪm shɪn nɪ a mʊr dʊrtɪmɛ, kamɪ tuna bwɛrɛ, mɪ kʊra wɛ, ɪng mɔ ma dɪɪ wɪ. Na bɪ kʊrawɛ dʊdʊ, kɔn ɪng mɔ ma dɪ na mɪ kʊrawɛ dɔ dʊdʊ, dʊdʊ dɪ nwatɔ nɪmansha ka, ka na nwadɔ nɪmansha ka ɪng mɔ wɪ mɪ yɪm, ma fatɪm wangɪn wulə mɛ, mɪ yɪm a mʊrɪn yʊtʊtʊ wɛ, mɪ yɪɪmm a bwɛl kʊda ma yʊtʊtʊ ba tɪmɪn yʊwa, yʊwa ɪng wɪ dɪ ngan ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪmansha ma tabʊm dɪ nɪbɔ a bwɛrɛ mɛ kɪ, ma tabɔm dɪ nɪbɔ a dʊdʊ kɪ, ma kʊrabɔ yamba a dɪ, <noise> shɪdɔ mɪ mangtɔ wɛ ɪng wa nɪ a? ka bwɪɪyangshang a? ma kʊrabɔ dɪya mɪ wɪ dɪ fɪbɪn dɔshɪ mɪ been dɪ fɪbɪn, ma kʊrabɔ fɪ nɪ, kashɪ dɪ kʊrakɛ wɪnɪ ɪng wa a nɪɪn dɪrr nɪyɛ kʊ, <noise> dɪya wɪnɪ mɪ yɪɪm wɛ, dɔshɪ fɪbɪn ɪng kashɔ wanghɪn, ma yɪmɪn a, ma yɪmɪn a, ka ɪng dɪya ka ɪng dɔshi ka ɪng shɪrɪ ka ɪng dɪ teer dɪɪn ka dɪɪn teer yɔrɔb dɪ bɛ kɛ kɔ, ka dɪ fɪyɛ kʊ, ma yɪmbɔ dɪ yanba ba dɛɛn dɪ, kɔn ɪng tɛshɔ mɪ kuratɛ, nɪ dɪ shɪrɛ, yɛ nɪ ɪng been dɪ shɪrɛ, daan na yang nungdə shʊ dɪɪn, ba fʊrʊn fʊrʊn a tɪm ɪng mɔ kɪdɪ ba fʊryɪ fʊr a tɪm ka mɪ dɪ shɪrr kɔ ba fʊrɪn a tɪm shʊnɛ ma yawɛ, <noise> ba fʊrtɪmɪn dʊ dɪ shɪdɔn da ma fa wɛ, ɪng mɔ kɪdɪ ba fʊrtɪmɪ dʊ dɪ shɪdɔn da ma fa wɛ, shɪdɔ ya na fadɛ ɪng shɪdɔ na tɪm a dʊrtɪmɛ kɛ, ya ma fa a fɪrɪ a fɪya nɪ a yɔnɪ a dʊrtɪmɛ kɛ, yamba <noise> kana tɪmbɔ shɪdɔ yɪlɪn kɔ ya ma fa wʊshɔ? ɪng shɪdɔ dɪɪn mɪ fʊktɔ dɪ daan a ka na fɪ, ka na fɪ kʊ Yebu, mɪ fʊktɔ dɪ daan Yebu, a fɪ ɪng da ka yɪ kɛ. Fɪ ɪng da Yamba a yɔ nɛ, kʊra a nɪɪn dɪrr mɪn. Shɪdɔ mɪ tɪmtʊ wɛ ɪng shɪdɔ dɔshɪ ya ma fadɛ, kamɪ tɪm shidɔ yɪlɪn kɔ yama fa ɪng sho kamɪ tɪm shɪdɔ bwɪɪr kɔ yama fa ɪng shɔ. Shakta lʊktʊ kʊra dɪ lɔ ɪng mɔ mɪ bwɛlɪn yɛbʊ, ɪng mɔ mɪ bwɛlɪn Yebu ɪng mɔ mɪ bwɛlɪn yebnu ɪng mɔ mɪ bwɛlɪn yɛbʊ, mɪ yɪm ma shɛrɪm ma dɪbʊm lɔ.